ارے میاں آرٹیفیشل سویٹنر کا بھی سین ڈبل ایج تلوار جیسا ہے، پروز بھی ہے کونس بھی ہے۔ پروز سب سے پہلا، یہ کم کیلوریز دیتا۔ مطلب ڈائٹ پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے ایک دم زبردست۔ ڈائیبٹیز والوں کے لیے مست ہے کیونکہ بلڈ شوگر کو زیادہ سپائک نہیں کرتا۔ تیتھ فرینڈلی بھی ہے، مطلب شوگر جیسی کیویٹی نہیں بناتا۔ لمبے ٹائم تک سٹور کرنے کا ٹینشن بھی نہیں، شیلف لائف اچھی رہتی ہے۔ کونس: زیادہ یوز کرو گے تو لوگوں کو سر میں درد، پیٹ میں درد، ہاضمے کا پرابلم وغیرہ وغیرہ ہوتا۔ ریسرچ بولتی کہ لانگ ٹرم زیادہ کنزیوم کرنے کے وجہ سے اور بھی کائیں رسک ہو سکتے اپنی باڈی کے اندر۔ کچھ آرٹیفیشل سویٹنر کا بھی ٹیسٹ تھوڑا کڑوا یا کیمیکل کے جیسا لگتا، اصلی شکر کا مزہ نہیں آتا۔ اور ایک پرابلم، لوگ سوچتے کیلوری فری ہے تو زیادہ کھاتے اور انڈائریکٹلی ویٹ بگاڑ لیتے۔ مطلب دیکھو یارو، شارٹ میں بولے تو آرٹیفیشل <hesitation> سویٹنر ایک دم جگاڑ ہے اُن کے لیے جو شکر اوائڈ کرنا چاہ رہے، پر لیمٹ کے اندر یوز کرنا ہی بیشت ہے۔